ujuzi annin clah fedda amo annin dab taa hindegee hadatiatii, hindege hoo annin hadee onit tiih akama fetti ,hindege hadis clah anen bayya jiraa, akk pesaati baree dansaa olaa, baree dansaa bulaa, clah oniit tintih ach anfetii.